د څراغ سره ماته تقریباً ټیک پنځه ویشت کاله مخکي د ژمي یو شپه را په یادیږي، چې زه د خپل ورونو او خویندو سره په یو کوچني اوطاق کې ناست وم او ټوله د یو د تیلي څراغ پر شاوخوا را ټول وو. د باندي ډېر ټینګ باران اوریدی، د یو کار د پاره زه دباندي را ووتم او ښوی سوم. دا صحنه مي ډېر په ښه توګه په یاد ده. عیني لکه تصویر چې یې وینم.